أنا بفضل اكون ممثل مشهور لأن التمثيل وايد ممتع بيعطيك شعبية و جماهيرية غير طبيعية ، بتقدر ان انت تأثر علي شريحة كبيري من الجمهور و تمثل و تعرض القضايا الإجتماعية و تتبني أفكار وايد مهمة.